ومنزل أحلامي أعتقد يكون كبير وفي غرف واسعة ومريحة ،أحب إنه يكون في حديقة كبيرة مليانة نباتات وأشجار عشان أقدر أقضي وقتي في الهواء الطلق، بس إن شاء الله تكون مفتوحة على المطبخ عشان تكون الأجواء دافئة ومريحة، أحب إن يكون في شرفة تطلع علي منظر جميل، ومكتبة صغيرة عشان أقرأ فيها ،كمان أحتاج لمكان خاص للرياضة أو التمارين.